زه فکر کوم چې جېم ته تلل ډېر ښه دي ځکه هلته ځانګړې وسایل او چاپیریال وي چې ورزش کول اسانه کوي. په جېم کې خلک هم هڅوي او تاسو ته منظم مهالویش جوړوي. خو که وخت کم وي یا د کور حالت مناسب وي، کور کې ورزش هم ښه انتخاب دی. کور کې ورزش کول ارام وي او د سفر وخت هم نه غواړي.